אני כנג’בּל tkun ענדי אלקד’רה נת’ח’כם פאח’וול עט-טעקס חית הזי אלקד’רה נאפ’עה ליא ונאס לי ח’ד’איה נ’قدر נ’ווקף השעל לנס ברא נ’ג’יב השמש מלי כ’יקום אלברד ולא כ’נא’עון אלפלאחה יסקיו זרע הזי אלקד’רה ת’ח’ליני נ’את’ר אג’אביא עלא אלביא’ה וח’יאת אלנס.